yalla gertoɗe e anndi jomirawo muɗun, na annan jartoɗe ɗe anndi jomirawo majje illa to ɗi nji jomirawo majje a yi'ai no ɗe ngaɗata to doggirta, no ɗe gaɗirta hadda makko.